Ia, ze zen̈y pôsibla izy kà anao ten̈a ny araiky afa mahinakinakà farany mare in̈y ndreky fa lalin̈y feky zen̈y raha mahazo anao. Ke amin'ny andran'izy in̈y zen̈y anao ten̈a ny malahelo mare. Karà zen̈y.